प्रांस को वातावरन अच्छो है कि वहाँ पर बहुत लोग मेहन्ती तो रह और वो फीजा वगेरा ये भी ज़्यादा खाज। और अपना इधर से वहाँ को रहन सहन अलग रहेज। वो लोग थोड़ा बोलना मा रफ़ लोग रहेज़। कुछ गाली गलौज को भी वो प्रयोग करज। मतलब इस्त्री पुरुष सभी वहाँ का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोलना मा रफ़ रहेज़ एक्सपर्ट रहेज़। पर अपना इधर का लोग जायेज। उनसे भी थोड़ो सो वो <hesitation> मतलब कठोर व्यवहार को वातावरण करेज। और सी वहाँ को मतलब बहुत ओरशिध छे। उन लोग का डांस मा ज़्यादा रुचि रहेज।